माइक्रो वेव अवन मा सब्जी पकोण का वास्ता सब्जियों थें प्लास्टिक का बाउल मा रखिक थें कटी सब्जियों थें माइक्रो वेव अवन मा भाप का माध्यम से पकाये जांदू। वाँका बाद वीं ते कढ़ाई पर लैक तड़का मारै जांदू।